Ovina mbimbizera okumuna momundu rutenga tenga uriri, omundu wowatjiri okutja eengwi nguhenaa nguhena vineya ovina imbyo vivi noho imbi vyokutja imba watwere omundu imba wandereke omundu imba unonyara mombanda kuno mundu, omundu wowatjiri uriri tjautu okuya kove mekuyere nowatjiri ekutwapere pehi nao uriri mbimamuso kutuna amukara nehungi noho ndimaritunu rowatjiri ndihina oo oviva ovivi kongotwe rayo, kombanda yanao mbivanga omundu womuu womuretima omundu womuretima mehee kutja nai nguyenena okuundja poo nguyenena okurizuvisa kutja nai imba tjiri meenene poo imba tjiri mekondjo poo imba tjiri mevatere omundu nguu mutu mbitje omundu nguyenena okuripurira komundu warwe ngundaa ngu ngu ngunda meriourire kuye omuni mutu membo esemba orondo omundu ngumaenene okuvatera omundu warwe omundu omuharupu meya kutjanao omundu omuharupu ngumaenene okuvatera omundu warwe tjiri nu pu pumaenene kakuvatera nokutja aahaa otjikando tjarwe mendjikotorere poo aahaa meundju kuye mendjikotoorere poo meundju kuye mendjivatere omutenga omundu ngumaenene oku okuvatera uriri mena rokutja eye maenene poo uri moo mongaro ndjimaenene okuvatera poo uri moruveze kutja eemaenene okuvatera omundu warwe mbiyanga omundu worusuvero otjikanena itjo. Omundu worusuvero metja nai nguhenaa ruru namundu uriri nguu tjiwautu okuya kuye poo tjiwautu okumuhingirisa mekuyakura nawa mekuyakura norusuvero mekutjindi nawa uriri nganda mwahakaene nganda amuvirikizasana kena tjina naove uriri orusuvero uriri ondenaro, kuamba mbivanga omundu nguritizira poruveze re, kakutja ndino weya mba watjiwa watwara koo munduwarwe aa uriporuveze re utjiwa kutja ungurae uyenapi kaenenepi ovina mbio vandu varwe mbio vyomene mbi kavye keripurireko ka ka kahungi ndevanga okuserekarera poo kahungi poo kahungi ndevanga okutoora okutwara komundu warwe omundu ngutjiwa kutja opomba uriri okapaka kandje okonga pumbatwapewa poo opumehupire, ii wella matjiwa kutja pekaondjaye mene ye poo kongotweye poo mara handje matjiwa kutja nii imbi oovyandje mbi mbihupa nai, otjikanen tjarwe mutu omundu woo wongamburiro mena rokutja mouyembwi mohepa okukambura motjina kutja uyenene okusekama poo uyenene okurizuvisa kutja nai mororo rukwao okutja tjiri omundu wongamburiro otjikanena otjinene ngumbia tji tjimbivanga okumuna noho movandu mmm kwambo mundu wonduviro. Omundu ngumatjiwa kutja nai ingwi omunene ingwi omutiti tjimohingire mohingire kunonduviro mohingire nondengero kona kuyenda moo omundu omunene moo omundu omunene pove moposisa pomutiti pove mohingire otja pumovanga mena rokutja eye omutiti pove aa aa omundu wondengero meraka nu we we weraka ndirihena ndova kaparukaze ndirihena embo evi poo ndirihena oo oo ozondjambu uriri mehee mwende opose omoro ohingirisa nawa omundu ngo kumoso kumuhingirisa okotoka pomutiti pove noho opose omoro ohingirisa nawa otja tjimoso kuhingirisa uriri konokuya konokuya aa otja ingwi omusiona mehingirisa otja pumevanga ingwi omutumbe mehingirisa otja pumevanga moende omundu auhe otjindi tjino otjomundu ngumaso kutjindwa uriri ohingire kunaye momwano mbumoso kuhingira tjimwazumbo amuhanika omundu ngo aha aha ahaisiwa ma mana matemwa kutja hapo nu omundu twaza puye poo omundu aruhe ngakatje yaa ingwi wekurisiwa nawa poo ingwi wahongwa nawa koyao.